मैं ज़्यादा पसंद करलु कॉमेडी मूवी कॉमेडी मूवी येले पसंद करलु क्युकी तेमा हसडू ते बहाना वोला अर आजकल की ज़िन्दगी मा हसडू मौका भोत कम मिलदु तो मैं हसणे के लिए ज़्यादा सोचलू।